Ah! Raha amiko manokana aloha hoe miaina tsisy nenina zany sarosarotry satsia olombelo nataon-Jagnahary teto miloloha lanitry iha tsy maintsy le.., mandeha an-tany iha tsy maintsy solafaky, dikan'izay iha tsy tonga lafatry fa tsy maintsy misy fahadisoa avao nataonao gnatin'iregny ao nefa iha misy neny tsikelikely avao fa ezahanao afenina angambany izy zany raha anona.